He ʻai nui ka meaʻai couscous i Moloko. ʻAno pili kēia meaʻai ʻo couscous i ka poi no ka lāhui Hawaiʻi. A ʻo ke kī mōhihi kapa ʻia ʻo atay ka inu kaulana i ka lāhui i Moloko. ʻAno kamaʻāina kēia inu i ka ʻawa ma Hawaiʻi.